Izy kaofa aminahy izy misy fotoagna ilaigny fa misy limitiny, hatreto agnanaovagna le famelan-keloko fa izy kaofa <hesitation> nihoatra an'igny izy igny tsy tsara famelan-keloka tàgnana kaofa zatra nifôritry i tsy tsy vavatreky.